لم يستطع الموسيقار ان يقاوم فظوله وقرر ان يتبع اللحن الى اعماق الغابة، وهناك اكتشف ان اللحن يأتي من شجرة قديمة جدا وكان يجلس تحتها رجل عجوز يعزف على آلة موسيقية قديمة عندما اقترب منه توقف الرجل العجوز عن العزف وقال: منذ مئات السنين لا احد سمع هذا اللحن الا اذا كان مقدرا له ان يحمل الرسالة الرسالة التي تحمل سر اللحن عليك ان تكمله لتكتشف الحقيقة